אדער קען איך מיט ווערטער זאגן <hesitation> איך וויל מיין האר זאל זיין געשניטן די וועג, קורץ שיף, נישט קיין חילוק וועלכע וועג איך וויל עס מאכן וואלט איך עס געזאגט מיט ווערטער. אדער קען איך ווייזן אויף א צווייטער איך וויל וואס יענער האט, אדער קען איך ווייזן א בילד, איך וויל וויאזוי די בילד זעט אויס, אזוי וויל איך מאכן מיין האר.